Tjiri tjiri kutja urande orwiihii otjina otjitenga tenga uso kukara notjimariva kutja uyenene okuranda orwiihi, okutja mbiundja ngandu oruveze tjirwaenene tjimamunu otjimariva tjimetjiwa kutja matjiyenene korwiihii esekama eii kostora kutja omohauto poo pehi ama ama handje matutara kotjimariva tjiunatjo kutja nai tjiwarondo hauto matjikaenena korwiihi? Poo mairire nawa indi tjiwaata pehi uriri oya mostora opaha orwiihi ndumaruyenene kotjimarivaho nao otwiihi matuhanika peno twiihi itwi tondiru ndiru peno twiihi katiti topokati tuu tutu tu turya atuhe uriri ambara omundu auhepumaenene okuyenena apekara otwiihi ito tokehi kehi ito tuvi membo rarwe okutja otoora orwiihi ndumaruyenene kovimariva vyoye okurama moruteto osutu orwiihi ndwi oyaruka kongnda. Tjiweya konganda otjina otjitenga tenga uriri kutja uute okuzika indo rwiihi ndwiokupaturura orwiihi otirire momeva omeva uriri omakohoke ngwateke okuza komuryuu okoho rwihi ndwi otwapo meva warwe ponyunguokutja omeva wandje tjimeziki orwiihi hihepa kutja yesume, etwapo meva ponyungu eyakisa ezuko eti etirire orwiihi ndumbakoho ndwi okuza motjiyatji etirire monyungu ndjiri pezuko yomeva. Okutja aruutu okupya, okutja ngunda amarupi mbitwapo oiri kutja nai orwiihi rwandje tjimbaranda indwi oro ndiru ndiru ndiru oro nduhamonoka okutja tjirwapi orure mutu maruso kupya ozominute ominute omurongo navitano nao, tjimbaranda indwi ropokati ndumetjiwa kutja nai ndwi maruyenene okumonoka tjimbaziki orure, okutja indo tjirwapi orure ozominute murongo, tjimbaranda indwi rombiriha mbiriha indo ruvi tjiri tjiri indo ruhepa kutja kurama punyungu ndjo uriri oi nangarire kokaruuo okakara mongoze otjitivi kurama pezuko oiri aihe otjitivi tarera indo karuna zominute kaani uriri ndumoso kuzika okutja mena rokutja oro ruvi nuu okutja okukara pokutanaura nokuzunga iyaa oundju ozominite nda azeenene orwiihi ndwi arupi porumwe noho pokati mbo meva kaka kaenene nguwatwamo okutja pehe kutja ove utare kutja yapwire poo ngunda otjingaeri monyungu tjiyapwire ororo orwiihi rwe ktja rwapi pu pu puuruvangera poo pondendu yaindwi orwiihi nduwaranda ndwi owezako meva warwe arupi okuyenda komurungu tji ingo ingo orwiihi rwandje himeehepa okukaweza momeva omakopi aekarira yetatu uriri mekambura nao okutja mutu tjimbaweza omeva irira inga ngumautu nao nekopi rimwe mutu kombanda. Okutja ingo metjavari nga tjiyapwire epitisa ezemisa indezuko epaha otjiyemere epahoo oo oo tjisipe tjorwiihi otwihi nao kaoto twiihi ovina avihe mbyo otwiihi omakoroni vino visipe vyayo, okutja ekoho orwiihi ndwi rukwao okuwisamo ona ndjo yo ndjo yokuka kakateta ndji kakara pokati kovikuryaa mbi okoho okutja mbikoha nomeva omakohoke rutenga mekoho ngavasewamo viporoporo ngo aeyanda etirire etirire omeva omakopi yevari omakohoke uriri omakopi ngumaengara katiti omanene etirire ekoho, etoora orwiihi rwandje indwi eyaa etwapo nyungu eyarura pezuko nyungu, onyungu ndji etirire momaze poo ombuta kuzambo orwiihi rwandje ndumbakoho ndwi eyaruramo monyungu opumbikatwamena omongwa nao mbimuna ovandu tjiva tjautu okutwamo rwiihi rwao monyungu pomautiro tiro mba opuvetwamera omongwa ami omongwa imbo wandje mbikatwamo kmbunda yaindu tjimbazu noku nokukoha tjimeii mbikamane nambano menaa mbimuna kutja nai ohepero yae yokutwamo mongwa afaaa kombuunda oka okakoha okutja mbimuna kutja nai omongwambo okutja maupiti nu okahepa okutwamo rukwao posia ovandu kavekatwamo rukwao kuza kaupiti hiyarora ami mbikatwamo mongwa wandje kombunda yaindi tjimbazu nokukoha orwiihi rwandje tjimbeya mbikamane nambano Eyarura monyungu ndji okutja etwamo mbuta poo etwamo etwamo mongwa ee ovina mbi tjivyakambura ezunga ee ee tjeri orure uriri mutu irira ozominute mbari mena rokutja tjiwaa tjiwaizire wina aipi aipyi orure poo opiti meho raindji onyungu ndji taa orwiihi ndwi hanjde kamuno meva nuu! Okutja maihakahana okuyarera porumwe apekara kutjanai orwiihi ndwi mori nomaihi poo morinosoose okutja tjimori nosoose uyenena okuu okutwano tjivara tjarwe porumwe otjendje otjivara orwihii rwe orire orungara okutja oaondu tjimaruriwa nonyama nao poo nosoose poo iyaa kwami mbi mbiruvanga motjivara tjarwe tjenderi meri nosoose poo nonyama. Tjimeri nomaihi okutja mbizika omuhingo mbo uriri tjimbazu nokutanaura mba mbatwamo mongwa nombuta poo maze etwamo outji etwamo maihi okutja eundju katiti arupi ngandu tjirwautu okutjendja otjivara omaihi tjiyaa jiyautu okuhita tjiyautu okurira omangara okutja nao otjiraisiro tjokutja orwiihi ndwi rweya pokupya poo rwaenene okuriwa noho rwiihi romaihi ruhepa okumonoka okukapita orwiihi rosoose tjimoziki orwiihi noho mwano wokurya nomaihi uhepa okustamba. Orwiihi ndwi uhepa okustamba orwiihi ndwi okutja okupaha otjina tjimatjiyenene oku oku okundereka orwiihi ndwi poo kunikizira orwiihi ndwi pehi iyaa oomwano wandje mutu mbumbizika orwiihi uriri. Tjarwe otjitjakwao ngahino tjimee tjimee tjimeziki orwiihi tjimbikondjisa okutjevera tjinene omuriro pendje naindo zominute kaani okukondja kutja nai ezuko rwee iriri kakombanda nu kakehi tjiungurisa ezuko tjimoziki konganda pomuriro ihepa kutja nai omuriro auha auharundu pupepatapi ukare nozongune ozombwa uriri orwiihi nao otjina tjitjimonoka tjimanga andii ngunda monangarasi tjiri watoora indo rondiru ndwaasuvera ndo ove nduurya ruhepa eho ropopezu noho. tjarwe otjitjakwao orwiihi nao oo otjina tjitjihepa ngunda monangarasi otjina tjitjiyarera nokuningirira tjimanga tjihepa okupya nawa noho mena rokutja konoo vanga okurya orwiihingunda amori orwiihi marukukaterere momayo, okutja otjina tjimbitjevara noho hivanga orwiihi ndukaterera momayo okutja oiri aihe mbii mbi mutu omazikiro mawa worwiihi atjaerira kutja tjiuno ruveze tjiri kaondi tjiunoruveze ove omuni tjimoziki otjikurya atjihe ngamwa uriri tjihepa eho ropopezu. Okutja pehepa kutja tjimoziki orwiihi roye ndwi nu mosokukara mongoze haama pezuko poo pomuriro imbo pumozikire ohapiti muindeho ronyungu ndji mena rokutja ove tjiwakamunika orwiihi nandi tjiwatja mei kokaruuo mba oro noho nao tjina tjimwe tjitjisurumukira pehi mena rokutja ona mbyo vikurya mbisura nu otjina atjihe tjimatjisuru tjisura ngandu tjitjavasa otjikamo tjonyungu kuzambo kutja atjitikire pehi ove konoo vanga onyungu uriri nandae omuyenda ngweyapo matji mamunu okuza pendje ngunda onyungu ayapata kutja nai monyungu ndji mamuzikirwa otjikwae poove omuni konoo vanga nambano ekezuko rwee ezuko rwee ewa ndi ndirira ekohoke nambano kwatikire orwiihi rwasurumukire pehi mena rokuhina ondjeverero koye omuni okutja nao tjimoziki orwiihi rihepa kutja nai kara po kara poruveze kangondoroka noho noruveze pumozikire kako, oporuveze oruni uriri, mena rokutja tjimbatja ongondoroka ezuko roye rumwe riri popezu netuwo ndo mmumuhaamwa mumutarerwa o tv oo oetuwo roye indi rokuzikirwamo riri popezu mbo okutja moenene kutja aahaaa mengunda amehaama metuwo randje indi ro tv ndi ee ee ngunda eetarere o tv orwiihi ndo merutarere okuzamba uriri konoo yenene okutjita nao noho, okuhaama okuto kuhaama mwinde tuwo mumozikire ndi uriri anduu tjiwamana.